Ya, saya suka seni mempertahankan diri.

Saya memiliki satu objek yang cantik iaitu hiasan yang saya letakkan di atas rak mesin basuh. Di situ saya letakkan beberapa pasu kecil yang sangat comel. Ada gambar di pasu tersebut. Ada yang gambar senyum, ada yang menangis, ada yang ketawa. Pasu-pasu tersebut menambahkan keceriaan di sudut basuhan saya.

Kita boleh memastikan pelajar di sekolah sentiasa berdisiplin dan tidak terdedah dengan perkara-perkara negatif dari luar sekolah.

Jenis seni yang saya sukai ialah melukis dan mewarna.

Cara saya berjimat wang adalah dengan cara membeli apabila perlu dan mengelakkan membeli perkara-perkara yang tidak perlu, dan selain itu saya juga menyimpan wang untuk kegunaan di masa akan datang jika kecemasan.

Teknologi telefon pintar pada ketika ini, walaupun amat berfaedah, ia juga sedikit membimbangkan saya kerana sebagai seorang ibu, ia akan mendedahkan anak-anak saya kepada ancaman-ancaman ataupun gangguan-gangguan yang tidak diingini di atas jaringan Internet.

Ya, untuk kekal sihat, saya sangat berharap jika saya boleh berjalan sebanyak sepuluh ribu langkah setiap hari tanpa gagal.

Bunga atau tumbuhan yang saya telah lihat pada minggu ini adalah bunga ros. Saya baru pulang dari Cameron Highlands dan di sana ada terlalu banyak bunga-bunga tapi bunga yang saya tertarik adalah bunga ros.

Antara jenis-jenis haiwan peliharaan yang biasa terdapat dalam komuniti saya termasuklah kucing, anjing, burung serta haiwan-haiwan kecil seperti tikus mondok atau tikus belanda.

Jika saya ada anak, saya mengharapkan satu hari nanti anak-anak saya akan membesar dengan sihat dan bersifat baik, dan mempunyai peribadi yang mulia.

Saya berpendapat ujian-ujian yang diadakan di sekolah untuk kanak-kanak kecil adalah amat penting dan berguna terhadap perkembangan mental serta fizikal mereka, dan ianya boleh menguji tahap kebolehan dan kemahiran yang dimiliki oleh setiap kanak-kanak tersebut.

Kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan kualiti hidup saya yang saya inginkan adalah teknologi yang dapat mengira berapakah pengambilan kalori harian saya setiap kali saya makan.

Perubahan dalam sistem pembayaran di dalam negara saya. Ya, memang terdapat banyak perubahan pada pendapat saya. Daripada memegang wang tunai, sekarang ini pembeli, individu, peniaga, dah tak perlu membawa wang tunai yang banyak. Mereka boleh melakukan transaksi melalui <hesitation> jaringan Internet. Maksudnya, ada juga yang menggunakan <hesitation> QR, ada juga yang menggunakan e-wallet. Jadi ada pelbagai cara untuk membuat pembayaran. Ianya bagus, namun untuk mereka yang memang kekurangan wang dan hanya ada beberapa ringgit di tangan, cara tersebut tidak membantu apabila pembayaran di sesuatu tempat itu perlu dilakukan tanpa tunai.

Saya rasa sangat berkesan. Sistem sokongan sosial yang disediakan oleh kerajaan setakat ini adalah sangat baik kerana saya melihat komuniti setempat saya mempunyai hubungan sosial yang baik.

Bank boleh memastikan wang saya selamat dengan meningkatkan mutu kualiti sekuriti teknologi yang mereka gunakan.

Kita sebenarnya tidak memerlukan apa-apa dokumen untuk melakukan perjalanan di dalam negara. Melainkan kita hendak ke negara jiran, dan negara-negara lain. Kita memerlukan pasport untuk ke sana.

Pada minggu ini, saya telah terlihat tumbuhan seperti pokok-pokok kaktus, dan juga bunga-bunga seperti bunga raya, bunga kertas dan juga bunga lili yang biasanya ditanam sebagai hiasan perkarangan rumah.

Percutian atau pengembaraan ideal saya adalah apabila saya dapat bercuti ke negara-negara para anbia.

Musim atau variasi cuaca yang terdapat di Malaysia ini, kalau kita boleh lihat ada panas, ada hujan. Kadang-kadang tu, bila hujan ianya berlaku berlarutan, dan sehingga menyebabkan berlakunya banjir di sesuatu tempat yang rendah. Terutamanya, yang selalu kita dengar di negeri Kelantan, di negeri Kedah. Namun kini, hujan yang membawa kepada bencana banjir ini, kita tak boleh nak jangka. Dia boleh berlaku di mana-mana sahaja. Kuala Lumpur sekarang pun senang sangat berlaku banjir disebabkan longkang-longkang yang tersumbat. Di negeri-negeri lain berlaku juga banjir kilat. Itu semua disebabkan oleh aktiviti pembalakan yang tak terkawal. Kita juga ada cuaca panas yang mana kita telah alami sejak awal tahun dua ribu dua puluh empat ini sehingga sekarang ni. Kalau kita dapat rasakan lagi panas terik yang mengakibatkan kering air di beberapa empangan. Kemudian, di tasik-tasik juga kita dapat tengok air dah kurang. Jadi, kalau kita tengok, panas ini pula kita boleh rasakan ada beberapa negeri yang lagi panas daripada Kuala Lumpur, Selangor, seperti di Melaka, Kedah dan mungkin juga kerana negeri itu berhampiran dengan laut. Mungkin sebab itu ia lebih panas daripada- berbanding Selangor.

Pada pandangan saya, pihak sekolah dan juga ibu bapa perlu saling bekerjasama dan berkomunikasi rapat agar perkembangan anak-anak di sekolah mahupun di rumah tidak tercicir.

Tempat yang telefon bimbit akan menerima perkhidmatan yang buruk selalunya adalah di dalam kampung-kampung atau hutan yang tidak mendapat liputan Internet yang baik.

Serangga terbesar di tempat saya, saya rasa mungkin lalat.

Sebagai sebuah keluarga, selalunya keluarga akan bercerita tentang sejarah mereka.

Di tempat saya musim hanya ada dua iaitu musim panas dan musim hujan.

Jenis dokumen yang diperlukan apabila seseorang ingin membuat perjalanan secara domestik, di dalam negara ataupun ke negara jiran, kebiasaannya adalah pasport dan juga kad pengenalan.

Haiwan peliharaan dalam komuniti saya selalunya adalah kucing dan terdapat juga orang yang membela anjing, tetapi tidak banyak.

Buku atau cerita kanak-kanak tempatan yang popular seperti Si Tanggang, Aladdin, Sang Kancil dan Buaya dan banyak lagi.

Masjid adalah tempat yang suci bagi kami terutama sekali ketika melakukan solat jemaah bersama masyarakat setempat dan selalunya keluarga kami akan pergi ketika musim ramadan untuk solat tarawih, solat Hari Raya Aidiladha dan solat Hari Raya Aidilfitri.

"Banyak faedah dalam menggunakan teknologi seperti memudahkan urusan seharian manusia. Namun, risiko penggunaan teknologi juga tinggi seperti pengguna mudah di ""scam""."

Terdapat beberapa sebab komuniti berhijrah ke tempat lain. Satu, kerana kerja. Apabila mereka mendapat kerja yang lebih baik di luar kawasan mereka, mereka akan berhijrah ke sana untuk memudahkan perjalanan mereka berulang-alik dari tempat tinggal ke tempat kerja. Kedua, berhijrah kerana belajar. Apabila anak muda mendapat tawaran belajar, terutamanya yang lepasan SPM, ramai yang akan dapat tawaran belajar di merata-rata pelosok negara Malaysia. Jadi peluang itu tak akan dilepaskan oleh anak-anak muda. Ibu bapa juga memberikan galakan supaya anak-anak menimba ilmu, dan kadangkala kita tengok bukan saja lepasan SPM, malah sejak kecil lagi, terdapat juga kanak-kanak yang berumur seawal usia tujuh tahun sudah pun berhijrah meninggalkan rumah dan berhijrah ke negeri lain untuk tinggal di asrama. Apatah lagi yang lepasan SPM. Yang lainnya, sebab faktor berkahwin. Mengikut pasangan setelah berkahwin. Terutamanya perempuan, apabila berkahwin, akan mengikut ke mana- di mana sahaja suaminya berada. Maka perlulah berhijrah.

Boleh dikatakan terlalu kerap, jika diletakkan dalam urusan seharian itu, kemungkinan dalam 50 percent kekerapan saya akan menggunakan telefon bimbit.

Ya, sekolah saya menyokong bahasa yang pelbagai. Namun, di sekolah saya hanya menawarkan tiga bahasa sahaja, iaitu bahasa Arab, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu.

Warna yang saya suka ialah warna hijau.

Antara ubat tradisional yang wujud dalam budaya saya ialah ginseng. Ginseng merujuk kepada 11 tumbuhan pendek dengan akar berdaging yang terkenal dengan keupayaannya untuk memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan. Bukan itu sahaja, ubat tradisional yang lain ialah habatus sauda ataupun benih hitam yang mampu menghilangkan sakit demam.

Teknologi boleh disepadukan dengan baik- lebih baik ke dalam pendidikan dengan sokongan daripada semua pihak, seperti PIBG, pihak sekolah, pihak kerajaan dan cikgu-cikgu itu sendiri.

Faedah menggunakan teknologi ini banyak. Ianya memudahkan tugas kita dan membuatkan kita ini sentiasa ke hadapan. Maksud saya, sentiasa tahu perkembangan semasa dengan cepat, pantas. Namun, terdapat juga risiko dalam penggunaan teknologi ini. Terutama sekali apabila ada yang salah guna teknologi, seperti menyebarkan fitnah, menyebarkan berita palsu. Itu semua tidak mendatangkan perkara baik kepada masyarakat.

Program radio tempatan yang saya gemari adalah di radio ERA atau Hot FM.

Saya menggunakan teknologi AI, iaitu penggunaan ChatGPT dalam pekerjaan harian saya.

Musim atau variasi cuaca di sini, memandangkan kami mempunyai iklim khatulistiwa, adalah panas sepanjang tahun dan juga hujan yang turun yang agak lebat mungkin setiap seminggu atau dua minggu.

Dalam komuniti saya, bayi selalunya dijaga oleh seorang ibu ataupun ahli keluarga. Tetapi jika ibu bekerja, bayi tersebut mungkin dihantar ke fasiliti-fasiliti penjagaan bayi.

Tokoh sejarah yang terkenal di negara saya adalah Tunku Abdul Rahman, iaitu bapa kemerdekaan Malaysia.

Bahagian yang memberi tekanan dalam - sama ada kerja, pengajian ataupun hobi saya adalah selalunya pengurusan masa. Kadangkala, kita rasa satu hari dua puluh empat jam tak cukup apabila kita melakukan sesuatu yang sangat disukai atau sesuatu yang perlu dilakukan kerana tanggungjawab.

Kebimbangan saya tentang telefon bimbit adalah jika sekuriti telefon saya dicemari oleh orang luar yang tidak dikenali, data-data saya dicerobohi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Dengan pinjaman kecil terhadap wanita-wanita yang ingin memulakan perniagaan, ia adalah sangat membantu. Ini dapat memberikan mereka motivasi untuk memulakan perniagaan.

Kebimbangan saya terhadap telefon bimbit ialah apabila pengguna terlalu kerap menonton sosial media, melayari sosial media, ia akan menyebabkan kesan yang negatif kepada pengguna seperti pembuangan masa atau memberikan rasa kebimbangan dalam diri pengguna apabila mula membandingkan diri dengan orang lain apabila mereka melihat kemewahan yang dimiliki oleh orang lain.

Saya ada sebuah pasu yang dikenali sebagai labu sayong. Labu sayong adalah produk kraf tangan yang diperbuat daripada tanah. Ia sangat cantik dan diukir dengan indah oleh penduduk kampung.